Le sotro aminay atô tegna ilaigna izy kôfa mihignagna satria matetiky mihignam-bary igny na mihignana kabaka le misy ranondranony igny sotro igny fangalana izy igny ampidirana izy am-bava, aveke le fourchety ndreky fanohagnana le sotro le vary amle sotro mbô tsy ho tsy ho latsadatsaka le vary mba tsy ho maro potraky, na tsy zany ôhatra zay mihignagna mihignagna paty na mihignagna misao na hoe mihignagna tônotôno hegna regny igny, matetika hoe miasa fourchety ndraiky meso surtout amle tônotôno hegna regny igny, meso ndraiky fourchety tegna miasa fa le fourchety ndraiky matetiky koa miasa amy paty.